Ishga ketayotganda yoki qaytayotganda musiqa tinglash bu meni eng yaxshi ko'rgan narsa. Chunki ishda ishlayman va uyda qiladigan ham ishlarim ko'p. Ishdan qaytishda va ketishda musiqa tinglash menga manaviy hordiq chiqarishga yordam beradi.